Duncue mi fazu pa vaire ezercizio fisico, ënt ël di pasarai mez'ura ën gir a marcé cun ël can, cuindi tüti i di a fa pöi tre ure e meza, cuat ure a la zman-a dë marcé e pöi cuandi l'ai temp a m'pias andé marcé ën muntagna, ma lu fazu s'a va bin 'na volta al meis